Ma ko yavɨa katu gue, yande mbaeti yae ñanoi tele, musica porque jayae ko aesa, jae jokua jekopegua yande jukurai yae omboipita ma iru va mbae ñanekirei yayapo,, jare ñanekirei yaesa va, jare ñanekirei yaparaikiyae yayapo, mbaeti reve ñanoi kua reta, ikavi ko esa se ayepokua vi ayapo mbae